Sí, es emportanti de tenel amigus destintus porque essu siempri mos enriqueci peru creu que tamién es emportanti de tenel i mantenel velaí la quarilla, los amigus de siempri. I essu huendu d'Estremaúra es quasi qu'empossibli porque por mó dela probitú i l'emigraeru, las quarillas no essestin i está tola genti folastera. I la verdá, mesmu enas ciais, pahi qu'afinal no sonin amigus sino compañerus de pisu.